कुत्ता भर अपना मालिक ओहके देखके भुँकतियाँ, पुँछी हलैतियाँ, सुँघतियाँ आउर अपना मालिकके पाछे पाछे जैतियाँ। यैसने करके ओइने अपना मालिक ओहके स्नेह अथवा माया दिखैतियाँ।